Chiroq kaliti elektr zanjirini ochadi yoki yopadi. Kalit yoqilganda zanjir yopiladi va elektr tok lampochkaga yetib boradi, natijada yorug'lik paydo bo'ladi. Kalit o'chirilganda esa zanjir uzilib, tok to'xtaydi va chiroq o'chadi.